ستاسو په سیمه کې کوم موسم تر ټولو ښکل دی او په دې موسم کې طبيعت څنکه ښکاري زموږ په سیمه کې موسم پسرلی دی ډیر ښکلی ښکاري او طبيعت مو اعصاب مو ډیر نرم او بدن مو تازه وي

افغانستان يو هميشنۍ سولې ته اړتيا لري